E si suma sël filozofico. La vera felicità, li ëntarìa savei co al e la vera felicità e li tüti nui auti l'uma ün'idea d'felicità. Secund mi al e pa necesari söfri për arivé a esi felici o avei 'na bela vita, cuindi secund mi al e pa giüst di parei